د يوګا تمرین عموما د پوزونو، تنفس تمرینونو، او مراقبت لړۍ لري، چې ټول د فزیکي او رواني هوساینې د لوړولو دپاره ډیزاین شوي دي. ټولګي معمولا د بدن د چمتو کولو لپاره د توروخې پوزونو او تنفس تمرینونو سره پیل کیږي.